Amaisa giva makumu, kwasababu ndiwona n- nalile nalile lipe ililutire lyandivona ndive ndisovile. Ndive ndisovile ukuti ande, ungalinde nundyasi <noise> najuwuwa ndyasi, ungalinde na nuluvilima, najuve ju- ju- juwipatire ikumbulu ba kwilima. Kwasababu kuwapo nukukiki unukukulya, ungabie kumbombo, <noise> juwipate hera, juvutamani iliduka lyannino apatie ihera apatile apatile ndeti. Avombile ikibarura, ibanile, <hesitation> asombile niwanu nibodaboda ipaka apatile uwutajiri uwa, <noise> lino twevange twita <hesitation> mye, basi lakini bado wula juida wuliku mwe umo ujibidi umwesimu, ibidi umwesimu sana, kwasabu ula pambelibo jikuhokola ikinu, <hesitation> pambele ikukokola kabisa kabisa. Uvika urafiki nurya ila kufundisa amaisa gakendile umwera akende nindeti, palikukupa uruhara nujuwuanda uruhara, <noise> ulwamwene pala, uwaki ndevute namwene ukuti ane- vombera juviji, najuve vomba ivi, najuve vomba iji. Najuwuna kilau ulinihera, mukakana numwene uvona <hesitation> uta bwana <hesitation> ukumpa deliwoko, wonukulye nakasoda, enukunkoliwe wesoda unsaji, unabelile atie <hesitation> bwana. <hesitation> Lakini uruhara ajibidi apate isoda anywe. <noise>